flugmaður eins hreyfils flugvélar slasaðist þegar hún brotlenti á Skálafelli eftir hádegi í dag vélin brann en ekki er vitað hvers vegna henni hlekktist á metoo hreyfingin hefur áhrif svo lengi sem hlustað er á konur og orðið við kröfum þeirra segir sérfræðingur

alþjóðleg ráðstefna um áhrif hreyfingarinnar var sett í Hörpu í dag Ísraelar gengu til í dag í annað sinn á þessu ári niðurstöðurnar geta ákvarðað framtíð forsætisráðherrans Netanyahus

á yfir höfði sér ákærur fyrir spillingu sjávarútvegsfyrirtækið

á Flateyri er gjaldþrota fyrirtækið skuldar yfir þrjátíu fyrrum starfsmönnum laun allt að eitt og hálft ár aftur í tímann tveir ellefu ára drengir í Vesturbæ

Reykjavíkur höfðu hendur í hári reiðhjólaþjófs í síðustu viku eftir eltingaleik stöðugt fleiri hjólum er stolið á höfuðborgarsvæðinu gott kvöld flugmaður komst lífs af þegar eins hreyfils flugvél sem hann flaug brotlenti á Skálafelli eftir hádegi fulltrúar rannsóknarnefndar samgönguslysa eru nú á vettvangi slysið varð á þriðja tímanum í dag á

fyrsta tilkynning barst rétt fyrir klukkan þrjú en þá var tilkynnt um dökkan reyk á svæðinu og skömmu síðar

boð frá neyðarsendi flugvélar þyrla Landhelgisgæslunnar fór á vettvang og fann áhöfn þyrlunnar flugmanninn á gangi sem komið hafði sér sjálfur út úr vélinni og flutti hann á slysadeild í Fossvogi þar lenti hún tíu mínútur fyrir klukkan fjögur björgunarsveitir voru líka

þyrla flutti svo síðdegis fulltrúa frá rannsóknarnefnd flugslysa og frá lögreglu ásamt búnaði á slysstað hún sótti þá á flugvöllinn á Tungubökkum

í Mosfellsbæ þyrlan flaug nokkra stund um toppinn á Skálafelli áður en hún lenti með

enda er hann ekki langt frá mastrinu á Skálafelli lögreglan gætti vegaslóðans upp eftir en þangað óku bæði björgunarsveitar og lögreglubílar þessi ljósmynd er frá Landhelgisgæslunni af slysstaðnum neðst til hægri á myndinni sést flak vélarinnar virðist hún öll brunnin nema stélið og annar

vængurinn ekki er vitað hvernig slysið vildi til

gott veður var á þessum slóðum í dag skipuleggjandi alþjóðlegrar metoo ráðstefnu segist vonast til þess að ráðstefnan verði stór liður í því að áhrif metoo lifi áfram ráðstefnan hófst í Hörpu í dag tvö ár

frá upphafi metoo hreyfingarinnar

hafði lög að mæla undir formerkjum metoo hreyfingarinnar hafa konur úti um allan heim stigið fram og greint frá kynferðislegu ofbeldi og kynbundinni og kynferðislegri

áreitni metoo ráðstefnan í Hörpu stendur yfir í þrjá daga og er liður í formennsku Íslands í Norrænu ráðherranefndinni fólk víða að hefur streymt hingað til lands vegna ráðstefnunnar fyrirlesararnir eru áttatíu talsins þar af fimmtíu erlendir um átta hundruð manns hafa boðað komu sína ráðstefnan hefur auk þess vakið athygli víða um heim og prýtt forsíður erlendra miðla Guardian segir hana stærstu metoo

ráðstefnu sem haldin hefur verið og þá birtir c n n aðsenda grein eftir Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra á vef sínum þar segir Katrín að ríkisstjórnin hafi hafið endurskoðun á löggjöf og forvarnarstarfi gegn kynferðislegu og kyndbundnu ofbeldi en meira þurfi þó til við setningu ráðstefnunnar afhenti

Katrínu vegvísi með viðbragðsáætlun gegn kynferðislegri áreitni sem samtökin vonast til að verði kynntur hjá stofnunum og fyrirtækjum í landinu

verður ekki breytt í einni svipan og ég vona að þessi ráðstefna verði stór

að metoo detti ekki dautt niður heldur haldi áfram hvað hefur áunnist ég held að hér á Íslandi hafi margt áunnist

ungu kynslóðinni í dag

ekki það sama sjálfsagt

kvenna af erlendum uppruna voru

kvenna af erlendum uppruna voru

Ísraelsmenn gengu til þingkosninga í dag í annað sinn á fimm mánuðum kjörsókn virðist ívið meiri en síðast

er kannski ekki skrýtið að einhverjir Ísraelar finni fyrir

kusu síðast í apríl þetta er í fyrsta sinn í sögunni sem kosið er tvisvar á sama ári til Knesset ísraelska þingsins það hefur ekki alltaf verið auðvelt fyrir Benjamin Netanyahu að mynda þær fjórar ríkisstjórnir sem hann hefur leitt til þessa í apríl strandaði

fyrrum varnarmálaráðherra veitir forystu deilurnar snerust um hvort strangtrúaðir gyðingar ættu að sinna herskyldu sem er býsna heitt deilumál í landi þar sem mikill meirihluti landsmanna hefur hlotið herþjálfun Netanyahu virðist hins vegar tilbúinn í frekari stjórnarmyndunarviðræður og hann kaus í Jerúsalem í morgun hans helsti keppinautur um umboð til stjórnarmyndunar er líkt og síðast

leiðtogi bandalagsins og fyrrum hershöfðingi í ísraelska hernum gantz segist berjast fyrir alla Ísraela og er tíðrætt um meinta spillingu

en forsætisráðherrann á yfir höfði sér lögsókn meðal annars fyrir mútur þá var eiginkona

dæmd fyrr á árinu fyrir misnotkun á ríkisfé birta það var von á núna klukkan nítján eru þær komnar já Times of Isreal er búin að birta eina um og yfir þrjátíu þingsæti sem stærstu flokkarnir eru að fá

því hefur jafnvel verið haldið fram að þessar kosningar

í formannsstól í umhverfis og samgöngunefnd á morgun uppnám var í nefndinni í morgun þegar tillaga var gerð um annan Miðflokksmann sem formann samkvæmt samkomulagi meiri og minnihluta fer Miðflokkurinn með formennsku í umhverfis og samgöngunefnd og hafði flokkurinn tilkynnt Jóni Gunnarssyni formanni um það Jón tók við formennsku af Bergþóri í ársbyrjun þegar konurnar í nefndinni fóru fram á að Bergþór viki sem

formaður í ljósi ummæla sinna á

hann hyggst taka við formennsku að nýju en fulltrúar minnihlutans eru ósáttir við það sem og hluti meirihlutans eina mál fundarins í morgun var að kjósa formann en eftir að Jón Gunnarsson bar upp tillögu um Bergþór stakk áheyrnarfulltrúi Pírata upp á því að hinn Miðflokksmaðurinn í nefndinni Karl Gauti Hjaltason yrði tilnefndur fundi var nú frestað áður en kom

að ég gæti hafnað þessari uppástungu muntu hafna því já á hvaða forsendum ég tel að við höfum hæfari mann í þetta í Miðflokknum Bergþór Ólason þrátt fyrir óánægju annarra nefndarmanna margra um

hans formennsku það skiptir bara engu máli hvern myndir þú vilja sjá sem formann í þessari nefnd ég myndi vilja sjá hæfan formann formann sem hefur ekki þetta á bakinu og ég lít ekki svo á að þegar siðanefnd Alþingis er búin að úrskurða eins og þarna gerðist að það sé einhvers konar klapp á bakið til viðkomandi að hann eigi að gegna trúnaðarstörfum fyrir Alþingi þrír ungir menn sem eru ákærðir fyrir að smygla rúmlega sextán kílóum af kókaíni til

landsins neituðu sök þegar ákæra á hendur þeim var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í morgun tveir mannanna eru ákærðir fyrir að flytja fíkniefnin til landsins í ferðatöskum frá Frankfurt og sá þriðji fyrir að hafa fengið þá til verksins og skipulagt það þetta er langmesta magn kókaíns sem íslensk lögregla hefur lagt hald á í einu nýjar upplýsingar komu fram fyrir dóminum

um rannsókn sem lauk nýverið á því hvernig smyglið var fjármagnað tugir fyrrum starfsmanna eiga inni ógreidd laun eitt og hálft ár aftur í tímann

e h f var afskráð tólfta september fyrirtækið var upphaflega stofnað í mars tvö þúsund og fimmtán og hét þá fiskvinnsla Flateyrar þrjú sjávarútvegsfyrirtæki höfðu þá þegar reynt rekstur á Flateyri frá tvö þúsund og sjö en farið í þrot þegar mest var störfuðu um fimmtán hjá fyrirtækinu sjö voru á launaskrá við gjaldþrot eftir uppsagnir á árinu á Flateyri búa tvö hundruð manns skuld þeirra við félagsmenn myndi nema um það bil tíu til þrettán fjórtán milljónum gróft á skotið það eru bara bein vinnulaun það er náttúrulega fyrir utan annað sem fylgir með við erum bara að safna gögnunum núna þessa dagana til að fá heildarmyndina skýrar á blað þess vegna yfir þrjátíu einstaklinga allt að átján mánuði aftur í tímann ekki náðist í eigendur samkvæmt upplýsingum frá skiptastjóra felast eignir fyrirtækisins aðallega í fasteignum einu skipi og

frestur til að lýsa kröfum rennur út í nóvember framkvæmdir við

á Sauðárkróki eru komnar tæpar hundrað og átján millljónir fram úr kostnaðaráætlun sveitarstjórnarfulltrúi segir verkefnið ekki hluta af lögbundnum skyldum sveitarfélagsins framkvæmdum vegna endurbóta á Aðalgötu tuttugu og eitt á Sauðárkróki fer senn að ljúka kostnaðaráætlun hljóðaði

upphaflega upp á tvö hundruð milljónir króna kostnaður vegna framkvæmda er nú kominn upp í tæpar þrjú hundruð og átján milljónir og áætlað að í

verði hann orðinn ríflega þrjú hundruð tuttugu og fjórar milljónir sem er hundrað tuttugu og fjórar milljónir umfram kostnaðaráætlun verkefnið var

en við ætluðum í upphafi og auk þess

verið að vinna við svona gamalt eins og við þekkjum að þá kom nú meira í ljós heldur en við gerðum ráð fyrir sveitarfélagið og sýndarveruleiki e h f gerðu samning árið tvö þúsund og átján þar sem sveitarfélagið skuldbatt sig til þess að gera upp húsnæðið sem nú hýsir

tólf hundruð þrjátíu og átta lengi hefur verið ágreiningur innan um aðkomu að verkefninu hann snýr að þeim lögbundnu skyldum sem sveitarfélagið á að sinna þetta er ekki partur af lögbundnu skyldum að gera upp húsnæði og að aðlaga það að ákveðinni starfsemi einkafyrirtækja Stefán segir verkefnið ekki hafa haft áhrif á nein önnur verkefni hjá sveitarfélaginu Álfhildur segir hins vegar að leikskólamál á Hofsósi sitji á hakanum og almennu viðhaldi á eignum sveitarfélagsins sé ábótavant þá gagnrýnir hún að samningur sveitarfélagsins við sýndarveruleika e h f hafi ekki verið gerður opinber

vissulega er hann að hluta til bundinn trúnaði sem er mjög einkennilegt að það sé trúnaður yfir því sem opinbert fé er veitt í Hæstiréttur Bretlands hóf í dag fyrirtöku á máli gegn ákvörðun Boris Johnsons forsætisráðherra um að gera hlé á störfum í hverju máli við Hæstarétt landsins eru yfirleitt níu mótmælendur tóku sér stöðu við réttinn í dag niðurstöðu dómsins er að vænta á fimmtudag en ekki er víst að hún verði bindandi fyrir ríkisstjórn Johnsons tilkynnt var um þrjú hundruð og fimmtíu stolin hjól á höfuðborgarsvæðinu á fyrstu átta mánuðum ársins tveir ungir vinir lentu í miklum ævintýrum í síðustu viku þegar hjóli annars þeirra var stolið Jakob Beck er ellefu ára gamall og býr í Vesturbæ Reykjavíkur í sumar fékk hann þetta fína hjól í afmælisgjöf hann er afar ánægður með hjólið og brá því í brún þegar hann fékk símtal frá vini sínum á fimmtudaginn

hann hefði séð einhvern

alveg eins og mitt Jakob fór þá niður í hjólageymslu og komst að því að hjólið hans var horfið þaðan einhver hafði óvart gleymt að loka hurðinni eða ekki náð að loka henni alveg svo þjófurinn

séð hjólið og tekið það út ég var að hjóla hérna svo lít ég

að fara yfir götuna og

allt í einu mann á hjóli vinar míns hvernig vissir þetta væri hjólið hans Jakobs af því

er rispa neðst á

hvað gerðir þú þá ég hringdi strax í hann og hann sagði mér að hjóla um Vesturbæinn og reyna að leita að honum fyrir einskæra tilviljun fann Stefán manninn aftur þar sem hann var að setja hjólið inn í hjólageymslu í húsi í hverfinu ég sagði pabba

frá því og hann fór út og ég gaf honum númerið hjá Stefáni

hann var að tala við hann allan tímann á meðan þeir voru að leita að manninum pabbi Jakobs fór að húsinu sem Stefán sá manninn fara inn í og komst inn í

þar sem hann fann hjólið þar fann hann einnig hinn meinta þjóf og hringdi í lögregluna og síðan kom löggan og fór inn í húsið og kom aftur

í handjárnum verið er að kanna hvort maðurinn hafi stolið fleiri

hjólum en myndir af honum hafa áður verið birtar í Facebook hópum í Vesturbænum vegna gruns um

við haldlögðum annað hjól sem hann var með þarna hjá sér tilkynningum um stolin hjól á höfuðborgarsvæðinu fer stöðugt fjölgandi fyrstu átta mánuði tvö þúsund og sautján tvö þúsund og átján og tvö þúsund og nítján þá hefur þetta hækkað um fimmtíu á hverju ári sem gerir eitt og hálft hjól á dag Guðmundur segir að grunur sé um að stór hluti stolinna hjóla sé fluttur úr landi önnur séu sett upp í fíkniefnaskuldir en öðrum sé breytt og þau seld aftur til dæmis á Facebook eða Bland

Guðmundur vill minna fólk á að læsa hjólum við eitthvað og að nota öfluga lása ertu ekki ánægður

líka klárt hjá Stefáni að næsta sólarhringinn og rúmlega það Rúnar Kristinsson þjálfari karlaliðs k r í fótbolta segir að Íslandsmeistaratitillinn sem vannst á Hlíðarenda í

hafi haft meiri þýðingu fyrir sig en hinir tveir Íslandsmeistaratitlarnir undir hans stjórn meistaradeild Evrópu í fótbolta

karla hófst í dag þegar inter tók á móti Prag liverpool hefur titilvörn sína í Napoli í kvöld og knattspyrnustjóri villa segir að það verði engin frekari eftirmál eftir að tveimur

lenti saman í leik gegn

úrvalsdeildinni í gærkvöld

flugmaður eins hreyfils flugvélar slasaðist þegar

brotlenti á Skálafelli eftir hádegi í dag vélin brann en ekki er vitað hvers vegna henni hlekktist á metoo hreyfingin hefur áhrif svo lengi sem

hlustað er á konur og orðið við kröfum þeirra segir sérfræðingur Women alþjóðleg ráðstefna um áhrif hreyfingarinnar var sett í Hörpu í dag Ísraelar gengu til þingkosninga í dag í annað sinn á þessu ári niðurstöðurnar geta ákvarðað framtíð forsætisráðherrans Netanyahus

á Flateyri er gjaldþrota fyrirtækið skuldar yfir þrjátíu fyrrum starfsmönnum laun allt að eitt og hálft ár aftur í tímann tveir ellefu ára drengir í Vesturbæ Reykjavíkur höfðu hendur í hári

eftir eltingaleik stöðugt fleiri hjólum er stolið á höfuðborgarsvæðinu þessum fréttatíma er að ljúka Heiðar Örn Sigurfinnsson verður hér í minn stað klukkan tíu og þá flytur Þórdís

Arnljótsdóttir útvarpsfréttir á sama tíma veriði sæl